जमिन भितर गेंसा रहत हय, मलगी <hesitation> गिगटा गुईणा, कछुहा, मुसो, साँप, किरहिरिया, गोही, भणगोयह, सिना ऐसि तमान किरा रहत हयं ।